Ubaghara nne erem ke íbon-ke-íbon. ubagara oven hara agam-ma etho ojoi. eshi etho ojoi ugbara oven echum wey ari eje etho ojoi. enuggi îvai. mmeni ífíat edug ídímí osunme amme. ano-bia aja. enu ku mme educk enyea asa onun bíakpan. ano-obia aja aye ízum agoi. onun bíakpan nní íya ízum onun wor aye ízum onun biakpan mme egop, mme biakpan ke evuro mme anum mme aje aya îzum abba zep mme kpor-kpork isan. abba asani îzum amme ago. mbiakpan atughu ivu effia ubaghara abbe aye izum onun ubaghara agwe. then oven wu símí anor gb gaje adumi îsep orsume abbe ke abbe auuck effia isam. abbe asep isume abba kpor-kpork esan euigaha afob-fob abbe afob mme ago anor adimi igono abbe abbe gono oven abbe isan ichi oven nne ofa imugho jeni. biakpan adimi-nne onum abbeh onum osusor wor ari nni rem ke ofa imugho jeni mme ari ethne mme esoghi. abbe arem esoghi ago ufu gaha eviang ke ofe zop. abbe asaní efíang ke ofe zop egwe ívugaha íduck anor adimi iduck oven abbe amang ava ase ke uget agap esuck abbe kpor-kpork isan. ojoi ufu ganne ojoi enebana Ane bana adimi ifa asam agbe. eduma agbe ethok abbe mme oven kpor-kpork nwe abbe ase ke ojoí. abbe remi-mma ago. osume ayor evenema osume íburu. shine bíakpan abbe akuˈmeba írem orí-re nga aba aje etho ojoi eye denghi. ojoi gaje nge ojoi inep ashi-oh mme inep oven ídíahe biakpan ugbahara mme ubahara ke euuroh ari kpor-kpork mme jeni. odum osume anim nsame